biye wa zunn ba shiniwa-ra han dirobe sa mamu dirobe dinu ba a ninɛ ba mi wɛ'a be ba yi cu bewobe bawe cɛ yirawe aba bɛ hi'a mu ɲan ma fanmu abe ba boni mi tun wa homu mana mu besosi